हमर मे जो सोमवार होएल ओ सप्ताह के पहिला दिन ल कहते आऊ हमन ऐसे जुड़ाव महसूस करते के जैसे सोमवार सोमनाथ भगवान महादेव जी के नाम से है।